Ny firenena efa nidiaviky mbola Madagasikara zay raiky fogna e, zah mbola tsary nande nitsaka tsary ndreky nande tamin'ny firenena ankoatran'i Madagasikara.